اتعلم قراية الكتب انه انا استغل الوقت الضايع في المواصلات او في اوقات الاستراحة. هقرأ فيها كتب هستخدم الكتب الصوتية لما اكون بشتغل مثلا او بعمل اي حاجة في البيت. هستغل المهام اليومية دي انه انا اسمع كتب صوتية، ومثلا احط اهداف بسيطة انه يعني كل يوم هقرأ صفحة عالاقل.